De efitra kely fandraisam-bahiny zany, anao zany tokony mahay eto ty zany plasy tokony asiako latabatra, eto tokony asiako seza de eto koa tokony mazavazava azo ipetrahan'ny vahiny mba mahatama azy ohatsy.